Karazana asa fantako: mampianatra, dokotera, <hesitation> miasa tany, miasa birao, magnano pôlitika, miasa am'le bureau amin'ny asa politika, ma- <hesitation> manjaitra manjaitra kiraro manjaitra lamba.